Mamoeh tem kurus be nom gon nem o sop meh papan to ius irebuer pa, va'huv. Tem ito, ma meh tem i pasi moes o o sop, kipa kohkoh a o sop, kipa vabet buer pa, veret me buer a uer. Tem i to veret me rebuer a- a hun ina uer, kipa vahuv me buer. Oven na vakikis ama, a varov ama pasu'roer. Ma meh tem, e to antoen gon enom po o sop ven na ah susupen, oven na nung ama ken tah vari ba, e sek gon yiah, kepa veret me yiah, o ov, kepa nung pet a pasu moah, oven na vamet pasun. Po o naban to vavamet pasun arer sih. Ito to vamet pet enom pa pasun a ti be e gon o- o sop ke veret me yiah, o o ov, si o kori akuk. Ama meh tem, ito ius irebuer mea, a eav. Veret rer o sop mea eav oven na varov pasun pet. Vegen o kovo beor ra'ih to ius irer si o, o sop meo eav. Ven na vamet pasun ira'u. Moan no ito ius o irer o sop mea, o ov vege va'ih ira'u. O sop, mea iav pa vamet pasun rer. Kipa pino rer ba ir to voen ma o marasin manu stoa ive gen ahik, o o sop akuk.